Ave... pos de sonrueu gastamus una tupa d'aparatus eletrónicus. Por exempru, el mobi, l'ordenaol, la tableta, el televisol, el relós enteligenti, l'arradiu, l'altavós (enteligenti o no), los aricularis o la consola de vidiujuegus. Tamién gastamus enrutaoris, emprentaoras, proyetoris, librus eletrónicus, pusseras enteligentis, i güenu, tamién ain máquinas de retratal i vidiucámaras, enque ogañu ya no los gastamus tantu como enantis... En tuviendu mobis pui pa qué? I aluegu, t'izía tamién los zanganus i las cámaras de segurança,....